Martillo ta kuchonria ná, ta nra iin kandri na kuta nrachónnri tá chinronre'nri nruyú, nruyu yó ta tian ha chikanri iin nruyu ta chikonnrinri nria iin alabre taó naña kannri katakanri aña ta ngu nra no. ne tuxhi xhitón ta kuchon naña ná, kadana nra iin cajón anra iin ña kida miná ta kuchón na nruyu yó ta ña jan kuchón martillo yó'o ani no ká vée yó kuchon naña duña nra tabana nruyú no tabla ná nra ho o on. xhina nruyú yó'o.